Aia ka lila, aia ka pila kuolo, aia ka panakio, ke kika, ka pa'i ipu, ka kika pukiki, ka pu pihi, ka waiolina ku, ke kalioneke a me ka 'ohe kani.